Lànga bi nekk fii moom moom dafa dafa dafa bëri <hesitation> paska fii olof muŋ fi, pël muŋ fi, mànjaako miŋ fi, bàmbara mooŋ fi, soose mooŋ fi, joolaa mooŋ fi, séeréer mooŋ fi, karolinka mooŋ fi, <noise> susu mooŋ fi, fren muŋ fi, àngale muŋ fi, espagnole am na, purtugees. Yooyu yépp am na. Li fi nekk ci làkk barina. Waaye ñun ci fu ñu nekkee nii làkk yooyu ma njëkk a wax noonu moo ci ëpp.